Manahaky anizao <shushes> ñy kolotsain'olo amy korea atsimo añy: -Fomban-drazan-drozy, <shushes> ñy fiaiñan-drozy andavanandro ,ñy fomba fisakafoanan-drozy <shushes> ,ao koa <shushes> ñy fomba fivolañandrozy mampiavaky an-drozy aminy ñy maro <shushes> ;ñy fomba fiharia noho ñy fomba fambolea.